וועגן מענטשן לעבן היינט צוטאגס איז דא אסאך עלטערע מענטשן, <hesitation> דארף מען צאלן אסאך מער געלט פאר- פאר <hesitation> געזונטע זא- געזונטהייט, צאלט מען מער געלט. <hesitation> די עידש פון מענטשן וואס ארבעטן האט זיך געטוישט און ס'דא סאך מער- און ס'דא א נוצן פון לענגערע <hesitation> הילף, מ'דארף הילף פאר מענטשן.